sagale akcholle hugatin sagalen dabatuma aminen kaishin wokabdsun wonishin kabdsun yote tafeden sun yote itgureni dabenit dubmalsun akcholle itat akcholle dabamti malsun himiyot wonishia yote itgureniyot wonishifait yote itgureniyot malsun sagalen hinchollomti aminen himiyoti